<hesitation> Ndikka mi jooɗo to saare nde walaa hiita, ngam hiite kam walaa nafu, hiite kam naaa mari ɗateeji ɗi tokkata keɓa poosu to ɓanndu maa, mbana toggoje ɗe ngattata.